Elawaj kiki kikiruj kiib' b'a lola' k'o kixanib'al kiib' kiril pon l mam l te't o el te't kirchukul mam ela' kikik'am kiib' eki'ab' xa' rimal kikichap kikichak pon kiib' qab'aj ra'aj xu' ra'aj k'o qa- emosion xu't ra'aj la awaj k'o kelera' xaqara' kawiil pon laj ak' kiril pon te't otzlaj aniim kib'eek karxaktb''a' riib' chij laj te't ak xaqara' li toran kikil pon laj te't keb'ixnek b'alola' kikichak pon taq te't tz'e' kikil pon jun chek kewaywatek xa' rimal kikil pon chek naj te't o jun chek mam ela' kek'anarek ela' qab'aj chiran emosion re taq awaj.